Biye ju mɛ han wozoma zanɛ mu ɛnɛ hamani'a ni ma tete hamizo nɛ mɛwe mi mɛwe mi hiya wa jure loni ho hamizo so bɛwe ta a ninu dedeyɛ lo mana a wa woro ma mɛn a zeniya mani oro mi ɛnɛ mi nimisa mi nimisa ma tete lo mɛ i ta awa bina se'i wɛna a mɛro <hesitation> wa hanu ta mu waati so bɛ ani'are mu a benɛ un yi le'a mu ti un yi hamamu ma tete